ପଣ ବ୍ରାଜିଲ ରୋ ପାନୀ ପାଗୋ ଵିଶେରେ କିଛୀ ବତତେ ପାରୀ ରୂଗୀ। ଇଠୀ ବ୍ରାଜିଲ ରୋ ପାଣୀ ପାଗୋ ଵିଶେରେ ପଚ୍ଚରା ଜାଈଚୀ। <hesitation> ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶୋଡୀ <hesitation> ଭାରୋଟ୍ଥୂ ମଧ୍ଯା ବଡା ଅଟେ। ଏବଂଗ ଯହାଁ ସାଉଥ ଅମେରିକା ଉପୋ ମହାଦ୍ଵିପରେ ଅବସ୍ତିତ ଆଟେ। ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶୋଡା କୀ ପାରୀ ଆଵେ ପାଣୀ ପାଗୋ ହୁଈ ଥାଏ। <hesitation> ଏବଂଗ ଯହାଁ ଫିକ୍ସ ରୂଏ କୀ ହଲଗା ରୂଏ ତାଵିଶେର ପଚ୍ଚରା ଜୀଶ।